إذا باش نقدم أسبوع بالزمن القدام ما نعرفش ما عنديش منتأفكار ما نتصورش حاجة تتبدل خاطر قاعدة نحاول نحافظ على روتين محدد نعيش بي يعني نتصور اللي أسبوع القدام كيف ما طبعا باش نحاول نعيش بنفس الروتين بتاعته ما ياش وقت طويل ووقت زمن طويل معناته باش نبدل في حاچه.